अगर मैं ते बोलला तो मैं रात्रि को खाणु छोड़ दियोलु किलैकि रात्रि कु खाइयो खाणु इंसान मा आलस लोन्दु